Uchij ujanal ixkax ma' ko'oj junp'ee- junp'ee janal ixkax chum chumuk k'in tres quetzal, cuatro quetzal tu'ux max ko'oj a' käyej xan a' käyej xan ma' ko'oj, pero b'aje'laj tulakal a' janaloo' ya ko'ojoo', b'aje'laj ujanal a' kaxej chumuk k'in tan utool ti b'aje'laj veinte, veinticinco quetzales junp'ee janal a' käyej mas ko'oj, junp'ee janal a' käyej b'aje'laj ochenta quetzal, ochenta, cien quetzal junp'ee janal junp'ee- junp'ee käy. Ya- ya ko'oj ya ko'oj tulakal a' janalej b'ay orita ya ko'oj, uchij uchij ma'-ma'-ma' ko'oj intenej ka'-ka' ka' tan in- tan in- tan inkuxtal ka' despues tz'o'-tz'o'kajij inb'el ete ixch'up inten jatz jatz kinb'el ti- ti- ti jok' jach kinb'el ti jok' este te'lo' chi' ja' <hesitation> kinb'el tak tan xe- tan xeja'il kinb'el injok' puro blanco kinjok'sik kinb'el las cinco de la mañana tan inb'el, las tres de la tarde tan intal kintasik cuarenta, cincuenta, sesenta blancos, pero pero uchij k'in ka' uchij ma'-makoo' uchij ma'-ma' makoo' a' käyej, junp'ee käy nojoch b'oon utool veinticinco centavos, treinta centavos mas ma' ko'oj <hesitation> a' b'oxej otzit otz'it b'ox diez centavos uchij pero b'aje'laj junpee b'aje'laj ya- ya ma'-ya ma' ku- ku- ku- kunb'ol este ti así b'aylo' este juntz'iit, ka'tz'iit ma' a'lo' chen p'iisb'il tulakal p'iisb'il junp'eel libra ixb'ox quince quince quetzal, junpeel libra blanco treinta y cinco quetzales b'aje'laj tulakal ko'onajij tulakal ko'onajij, mentäkej ya- ya junp'eel- junp'eel blanco tzäja'an ak'atij ajantej chumuk k'in ochenta quetzales, ochenta quetzales, ma'-ma' ku'emel ya ko'oja'ej ko'oja'ej ko'oja'ij uchij ma' uchij jach yan jach yan käy, pero b'ay orita ya ya ma'an ya <hesitation> kinsaj b'a'ax uka'aj ma' uk'atoo' umuuch'oo' a' jok'ej o ya ma'an pero si b'ay orita si ako'oj ja' a' akäyej pero intenej b'ay orita ya ma' ya ma'-ma' tinjok'ol ti ti jok' b'a'ax uka'aj ma' ya ma'an chem uchij <hesitation> tukakal a' makoo' yan uchemoo' te'lo' chi' ja' pero b'ay orita ma'an chem ma'-ma' kupatal kib'el ti jok', si juntuu winik ya- yan- yan uchem chen ti la'ayti' ma' ma' umasil chen ti la'ayti', chen ti la'ayti', la'ayti' kub'el ti jok', la'ayti' kutasik, la'ayti' kukonik y y y ulaak' mak uk'atij b'el ti jok', pero ma'an chem ma' ku'uxintik chem ma'an <hesitation> mentäkej ya ma' kib'el, inten ya ma' kinb'el ti jok', uchij si intenej tulakal ti lot ti tan xaja'il te'lo' tan inman ti jok' b'aje'laj ya creo que ya man como cinco jaab' ya ma' tinjok' <hesitation> ya ma'-ma' patal inb'el.